Tsy mitombina ny fanapahan-kevitra hoe eken'zao tontolo zao hoe marina satria ny hevitranahy zao tsy mitovy amin'ny hevitran'ny namako de samy manana i- ny hevitrananzy zany de tsy mitombina fa samy manana hevitrananzy tsirairay.